Ngënko, ngënko kánlenţ. Ngënko ngëmbúrú ngí kapëlenţ, ngëyët, ngëndarëk, ngëmpí ngonko káalenţ ţí ngancí ţí, nguguk ngiŋ, ngënko dí bëreŋ tú kapëlenţ. bingëlënţ bunk unkëndí nganjúnkandër dun ajá ngunjúnkandër waw. Uncí par ekësampël untúba, untúba unjáwu uwala unko uwíţ uwo ŋal pënjúnkan utíis wun pëwíţ. Owín unjeej wël añaŋ wul unţëpand tee dúuţ uwëtani umënţun káandaŋ daŋan ibakëlu wël pur ujúnk bëţ pëwíţ. Ngonko kanjúnkandër ţí ngancí ţí, ţí uwínjí.